Ya kui'i, ya xinintuu kua yoo yo'o ya <hesitation> xinintu yaa manzanava, tikaa, tikuaja, inn <hesitation> tukuaja tikii. tio'o, tintuyu, ikii, mango, yam <hesitation> mango xii yaan yii perava, ntiee, yati vixii xii tii <hesitation> tunaba, xii ya uva, yaa mandarina, nm <hesitation> xii ntika kua'a, ntika vixii chin ntika tie. e, chi ntika tuú, xii ntika ya manzana valiva nmm <hesitation> xii ti cocova un yaka kuiti, tii tinixiva yann <hesitation> yaka kuiti kua xinintu ya kijii ya kui'i.